Ndaka iin taka'a nján yii ye'e yó, chí yo este ndakani yayii este ya'ave yuu kua chikunjan tuyuu ndekayo kuunu yeó ndikokuao, okano iin ñio'ó jakoin kuan iin ndeo kotaxiva ye'e yó.